Tiw, tiwi ndu uwosawi utúma a gileer, unjiiŋwi a gjoole, unan wi ñúuñu, ndu uñúuñuwi, win sol hanu usol mo gir. Leey wommu, wi ma yaani, wi mada ŧagi tíw wembe. Unjódi tíw ma, undagiwi a léey, win soli gir, hangati lóoguŋ ubinbidi wi, ungí ngi tíw wembe. Mee ndu udagiwi, Unjédi toomu uduulu, unan jújuŋ a wi ma.